Fomba ten̈a ny fanadiovana <hesitation> varangaran-kely zen̈y aminakà, izy koa edy misy taratra zen̈y lafenetira io sasan̈a amin'ny ranon-tsavôn̈o àby io. Aviô aminjay asian̈a rano madio. Aviô aminjay rokotin̈y amin'ny lamba maiky.